Birinchidan, farzandimga xavfsizlik choralarini tushuntiraman: dubulg'a va himoya vositalarini kiyish. Keyin esa tekis joyda sekin harakat qilib, pedalni qanday ishlatish va muvozanatni ushlashni o'rgataman. Qo'llab-quvvatlab, asta-sekin velosipedni o'ziga topshiraman.